Mìŋ manaŋ nɔŋ yȧwi nȧȧŋ jɔ̀ȧim nyàŋ eiŋ dàà masȧi, è hilàìŋ yɛi, mìŋ woà kèì masài, yàwiiŋ gbiŋ eiŋ hile, Kìlà aŋ jeim nyuùŋ mɔ̀ɔ̀nɔŋ nyàŋ, wo bà ngèè yɛmɛ̀o, taìŋ bà maŋ nɛ̀ŋ gɔugɔ̀ù maŋ è he wa nyɛ̀nɛ̀ŋ lɛ e tàìŋ bɔwɔ wi sùà, è niŋ ɗɔɔ bȧ e jɛi e ɓùlà maŋ di, ka niŋ wòo sùà è hilȧìŋ, tii kplɛɛ fɔɔyɛ̀ìm jii.